Nitu ndia menurut hatoli makhuluk sone kanu karna memang hatoli makhuluk lebih ala lamhele nitu. Kalo hatoli besak ia sone ala ta talalu lamhele londia anan so'on soalnya memang sekarang ia boe menurut hatoli sekarang ialah boe nitu ta so ka'da ndia kerna neme hatoli makhuluk ini lamhehelen sila jadi kalo sekarang ia sone nitu ta so.